गुफा सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया भल के एक महिना के पहिले के बात बा हमैके सब संघटिया सब गेल राहली घूमे पोखरा । पोखरा से उजान एउटा चमेरो गुफा कहके बारी परचलित बा उजना हमैके घूमे गेल राहली त देखा लीहा । ज उ गुफा सब जाना घूमे जाइया कहके त हमाइयों के बांगेल मूद कहके चलाला जऊ उहए गुमए गुफा मे उहाय पान सय रुपया टिकट रहे । मतलब सय रुपया टिकट रहे पाच जाना के पान सय रुपया लगलख हमैके सब जाना टिकट कट के गेल राहली भीतर देखे गेल रहली त उजान । लाइट ओइएट बारल रहे गुफा रहे बारी बरका उके बाद भीतर दु कलगी त बेसी चिरई सब रहे काटे काटे बैठाल दरों लगे बारी जोर स बारी आंधायरों रहे । भीतरी गेली त लाइट ऑइट त रहे मगर बारी दर लगियात रहे भीतरी गेली त आउसाँक खासे ननीमान न रहे मतलब बेसी डिजाइन बेसी न करले । बेसी निमनू रहे ज होसस ज होसस कमजोर दिल के आदमी सब जाइयात गुफा मे दर लगा जाइया टंक ससोसस के कमी होजाइया उहएलागी कमजोर दिल के आदमी सब न जय ले चाही गुफा भित्री । गुफा सोच हाम्रा उहए याद आबाइया ।